शादी कुणे बजट बणौणा सबसे पैली जू खर्चा छिन ऊंथै श्रेणियों मा बंटण जनई जगह भोजन सजावट कपडा और मनोरंजन फिर हर श्रेणी व्यवस्था तैय कन। जितका भी खर्चा छिन वेकू अनुमान लगैकी अपडी जू भी वित्तीय स्थिति च वेक अनुसार समायोजित कन।